Ndima ndue ya thabuni nileghesha kindu kichafu. Thabuniii ichinitumiwa hena ifuria thori, ikuthambia, ithamba fiombo, mifiri phandu phemighira maendeleo hata nyumba tichidekiwa na thabuni. Kwalughu nthaka nani kutorwa tolwati chivona thabuni tichi fua tichi dekiwa na thabuni. Henachio thabuni highire ibunimhio na mashoo kwichi helesha kichiboto nikweli, kichibweta ikwe wa kuthamba, fulia, ithambia viombo tahighire kia ni- niunjia- du nihoi thabuni ichitumika.